Paguai lague aga last year leoa iop pia afa la'afaisa pia license lafia pia kiniaseina la'afaisa. Pia la'afaisa elao pia monine okoioina fauna laisa laisa kaimo alao gold mafa opo kinia la switch ga lalao mo gole monina afa keifaninia ao lalogonia puo gaina ao maopo lao gapuo water pump ao la'afaisa efua gaina pinauga lalao lalao. Abau'ai lau afakuau e'ele ao gae eamage naomi keama puo la spi laea'aisoge lalao gae, lalao gae nala gaina ao auniniai alao isa ei agu alo aunimai alao gold gae akapunia, akapunia aufakina amagai aga ma'a auninai augekae aga time isai lau lagakugaka time isai isa egakgaku amagai aga gold lakania elao egapi aga pinauga apua a;afuga, apia'afuga water punip aniu apuai aofeloani efua Agaukae alao camp'ai camp'ai gae aga gapigapi agakugaku anini efua aga naki epainiau aufakina gapiai amai aguagemo puo apu gapiaiaga aunia agalao agapea'aisoge eoma aunia agalao agaku ma'a ao aga gefa tsiatsia ao aga gefa agamai agania, gapiai man auniami ake alai totsi eafia kakeletsi gaina ao eafia efua aunimai ake alao alao feisai ekiu tsiatsia ma'a gaina aauni'i amue amai akapai apuafuni'i amagai aga gaina amu mo anii efua lai ake amue alao pinauga akapa. Gold keafia pinauga safa alalogo mo, lau laopolaga la gold aga feisa agaisa agomaisai mo agaisa imamaisaimo agafia corner aloisai agaukai laoma moia. Lau gold safa pinauga oko ioina pauma akapaisa water pump kai ke modify elao tracks machine koa gamia gaina pinauga kegakapa keoma alao kepapinauga laisa koa laoma gold pinauga safa oko ioina afipuguai aloafia laoma ke keafia Ala kepea oma lapa'anipeni'i isa ga'alokapaoma gold aloafia o keapa fei emai poupu eaunia eake elao kapai aga gold mao gae eka laisa aga kelao gae machine water pump gaina keoma efua aga hose mo lapake kelao kakiai figuai kepapea figu e'suckinia eagaukae elao gae aga box gaina kekapaisa puo eagaukae elao gae aga gaina figu gaina auonia eka aga lai alao gaina afi'i panning dish afia efua feisai apa apenini ga'aaomaisa ga'aomaisa elao last black sand keoma alao black sand ais agamo gold ameafui gae keka aisai aga gae lo black sand aisa apa'alaisa efua afi'i aukai aukai. Gold pinauga keifania ma lalao mo lai a pinauga gakoa iopoga laoma. Gaina pinauga akapaisa elao kina ao pa'agamue time alogai aga man gaina naki gaina epainiau pau ia amai aga pau pinauga last day pinauga fafoko aga afalapinauga fafoko aga agapea pagua eoma gapiai aga man aunimai agaukae alao alao tsiatsia isai auni'i fei apapea agaukae alao tsiatsia Auninai ake aniai pau agao alakiu ma; isai alegefai agafi'i gapiai alea anigai ani'i lai pagua agalao. Aunimai ake amai alao akiu time alogai ameku koa ao emai auelogonia puo epainiau naki, kapaina ao laiogonia kai moapakipo kai amaisa, man totsi epagega aga kou e'elai pauma emai moia, kapa gaboa alaisaisa emai laisa aga <noise> ina kapaina laona totsi epagefa aga eisa aga kou eoma piau eonia auninai anuai ei paisa ago paukaimo fei gaina emai safa lai fanaae kopoga feina emia rogeu koa laoma okiona pauma ao laona